Mitombina ny olona <hesitation> tsy manaraka n'iza n'iza satria izy efa hoe zainy tiako atao io tsy voatery hoe andeha hanaraka hoe mandeha mizeste namako de andeha hizeste koa zaho fa zainy tiany atao io <hesitation> mandeha raika zany izy fa sy voatery hoe andeha hagnaraka zainy namany mandeha.